Biby jiaby re kaofa tegna zatry tompony mahe tompiny fogna, gne ô- aomby vavy zegny ke ôhatra, izy koa i tompony mande mitery izy, izy tsy de mihôla fao, koa olo tsy hegny izy i tsy maintsy fihezegny ny tongotongony jiaby i fogna, ave zare tsy de m <hesitation> misy emotion loatra zegny fa, juste hoe i tômpogny fogny mahe de izy i tompogny magnatona azy i tsy masiaka, fao koa olo hafa mety asiaka izy, izy koa mahazo aomby mihôzatra la se feky.